In nikan chili ki nenkua in gente porque kin nen paktia seki okachik paktia de okachi kokok kate okachi kokok kate amo seki kikua san inkon san kikui in chili huan ika in iistatzin kikua inkon ni tlaxkal porque amo kimachilia kox nen kokok huan seki amo ki paktia porque machilia nen kokok huan nen kamatlatla kate nikinin chilhuaki huan nikinkanocse ken chiltekpin in non maka sek tlamotla in semilla huan hual hueya in xixitsin ni planta san sek tlamotla ni semilla huan hualpanoa huan maka mo chihua huan maka san huaki inkon in tehuan nikin tik tlamotla huan maka hueya huan tik mo mamalhuia porque maka temaka ocseki chili huan de ompa yit kin teteki yit kinkua porque okachi huelik porque de ompa hual hueya amo kosa tanto temilia para hueya rápido In chili huitze de ocseki ladotin de huekahui kate chili de ixhuehuei ix seki kate de ix huehuelik huan de de ixflakotsitsinn huan kate seki de okin kistoke de amo ti kin ixmati tlen itokahuan kan in chili de ke güero inon casi amo tikua in nikan porque amo ti kixmati kate ocseki kema det nenkua inon casi ocachi yin chiltekpin nikan ocachi ti kixmati igual ken huachinango inon pía se le totomaktsin de xoxoktik inon niki tikua para tikui para in to tlakual in non okachi yin non okachi mo kuia yin non huan in nokse mokaka ika in plantatsitsi amo kosa huehuei in plantatin san inkon amo kosa de nen hueya huan san sek temilia in atl cotsin estierco den piome para kotsin mo mamaka